﻿Oimeko jeta ururupia reta oyoavɨ, jare ururetañoavï guinoi kua jupia, jare oimevi irü jupia retava kuape se jaeñoma aikuava jaeñoma mo oime mboapi clase de ururupia retava, oime tïva, oime joviva jare oime ikafeva, jokua depende kirai ndipo mbaeti yaikua mbae jekopegua oureta kurai, oimevi irü ururupia reta tuisava irü guira reta jupia